Gne fermeture gne fermeture io zany lasta ambany aty miakatry ambony aty la ohatry ka amin'ankazo izy, da misy raha roy, mifampifagnantogny ambany egny da igny amin'izay hidiagny simoramora miakatry mifagnantogny amin'izay sisiny roa igny, da avy amin'ny farany aty izy mikatoky, akatoky gne misy raha kelikely zay koa raha tragno kelikely zay, zay e fomba fagnazavako an'azy da sarotry loatry koa moa fagnontanianareo ty.